Lo llichi tenar loi te rit na tub lugar nata por tu loma xitga llia to lliato nat perdit todox loi lo lo tiempo diciembre lo runo bila yeti llichi roto ka diila bchin tiempo no beo mayo loi runo dilli perruni lla aguantar la ti ka rula ka